Araka ny eritreretiko edy e kolera mena zagny kolera malaky hita avakeo kolera mariky fitiavana marika fitiavana satria anaovako zagny satri ao teman'ologno izy kôfa ohatra hoe quatorze fevrie tamigny fety ny mpifankatia zagny mena fogna sikinign'olo lamba mena akanjo tiserta mampitovy mena zagny é.